woo amtaan hondaf gari kaam hathaa Annan yedhe gari dhurah fudhedha hondhaa won maaan khabdhumuu wonn suun won adhuu si dhothuu bokken sitth robbah Mal athin hathuu aminen Lilah lafaaan inamaa dhadhothi ammo gari woo anin ithoo won tokkothu baredhu gariin jebdhithe bokken sitth hinrobbu adhuu sitt hinbadhuu akha cholee hathaaa aminen hasaraaa laff dhodhocha inamaa laffan dhodhocha hinkhabuu gari kassum thethe hujjji thee midhafetthe won attin fethu khuliii kas hinn midhafetha